Vaihõpääl inemiseq lätväq uma metakllidetektoriga näütüses randa ja pandvaq tuu massina tüüle. Ja ku massin nakkas piiksma, tähendäs tuu, et metall om kohki lähküh.